hljómsveitin of monsters and men sendi frá sér nýtt lag fyrir helgi og stefnir á plötuútgáfu seinna á árinu skulum líta á brot úr viðtali sem Matthías Már Magnússon tók við sveitina í tilefni af en viðtalið í heild má finna á vefnum ruvmenning punktur is hljómsveitin of monsters

tilkynningu þið ætlið að spila á Airwaves í haust svona hátíð sem kannski ykkur þykir extra vænt um er það ekki jú hefur spilað alveg stóra rullu í okkar þar strax eftir að við unnum músíktilraunir

gaman að koma aftur og síðustu tónleikar sem við spiluðum

á NASA þið hafið ekki spilað síðan

spilað síðan ja hérna og og þetta verða þá fyrstu tónleikarnir ykkar þið eruð ekkert að að spila neitt á Íslandi á undan því

er það nei nei ekkert á Íslandi nei nákvæmlega hvað fyrir utan að semja og taka upp nýja plötu ég eignaðist barn

já ég er mjög þreyttur uppgefinn alveg þessi nýja plata sem ég veit að

er tilbúin og er búið að framleiða þið eruð búin og núna eruð þið

hvernig er að vera á þeim stað sem sem

búin og núna

spila þessi lög

þetta er mikil hef ég heyrt en eruð þið

ég væri til í að geta opnað rásirnar og

úff það er alltaf eitthvað sem maður hlustar á og bara en þú veist

höfum aldrei náð að fylgja plötu svona vel eftir og eytt svona miklum tíma með plötu þannig að það er lítið miðað við hinar já algjörlega já ég held að skilið við þetta nokkurn veginn sátt við náttúrulega

og upptökuferlið er búið að vera svona langt þannig að og við náttúrulega erum líka búin að vera svolítið

þannig að við getum svolítið svona þú veist lifað með þessu

leikið okkur einmitt kannski gefið lögunum

að þróast þá getur maður bara prófað í raun og veru hvað sem er

með samviskubit yfir að eyða

þetta er lag sem þú átt er það ekki jú ég samdi það og hvert er skáldið að fara bara svona mér finnst

er bara orka og bara svona svolítið hrátt

sé fyrsta lagið sem kemur frá okkur því þetta er svona ákveðin

negla og

komin aftur og og við erum hér núna við erum hér já þetta

það er svolítið pælingin frábært lag og af hverju sko það var einhvern tímann í textanum eitthvað

eiga vel við lagið við vorum eitthvað að tala um að breyta því en svo bara

þetta lag hljómar eins og krókódíll

áfram já og svona eitthvað þið eruð núna æfa upp nýtt tónleikaprógramm þið eruð væntanlega að fara þennan hring sem þið hafið farið með plöturnar ykkar þið náttúrulega bara stór stór hljómsveit úti um allan heim

sem þið sömduð og tókuð upp já við erum sko bara búin að æfa eitt lag upp já það hefur gengið

græjur viljið

viljum það í næstu viku að taka nýja lagið já einmitt við ætlum ekki að klúðra því þess vegna vorum við er það bara svona inn út einn dagur spila og heim já við erum

í einhverja einhverja viku að gera eitthvað svona já spjalla við fleiri einhver viðtöl og svona

og útvarpsstöðvar fleiri matta útlenskir

einhver svona svona minni útgáfur af lögunum einhver session og svona bara gaman sko brúðkaup gaman væri vetri helst í stórhríð ljóð Gerðar

lifna við og stíga dans í leikverki sem frumsýnt verður í Þjóðleikhússkjallaranum á laugardaginn að baki verkinu stendur hópurinn fimmtíu og tónlist semur

við erum að setja á svið sögu af konu sem fæðist á Íslandi og elst hér upp fullorðnast hér og upplifir allt það sem við upplifum ástir sorg afbrýðisemi gleði allt saman og þessi saga byggir öll á ljóðum eftir Gerði Kristnýju hreyfingar

annast Ingibjörg Björnsdóttir og Ásdís Magnúsdóttir leikmynda og búningahönnun er á herðum Helgu Björnsson gerður Kristný er svo mikil

hún sagði bara já gjörðu svo vel þannig að ég tek sumsé ljóð

úr ýmsum af ljóðabókunum hennar og bý til þessa sögu af íslensku konunni þetta virðist vera svolítil samsuða af söng dansi og leik það er akkúrat það sem það

er og þetta er svolítið gaman við tökum ljóðin og við flytjum þau ekki á hefðbundinn hátt heldur búum við til eins og lítið leikrit litla sögu úr hverju einasta ljóði og þar kemur tónlistin inn þar koma allar hreyfingarnar og jafnvel svolítill

dans þannig að þetta blandast allt saman æviskeið konu er auðvitað eins og þú lýsir fjölbreytt og margþætt er þetta dramatískt verk eða

hvernig myndir þú flokka þetta sjálf ég held að þetta sé allt í bland bara eins og lífið er

náttúrulega mikill húmoristi Gerður Kristný fyndnir kaflar inn á milli þannig að þetta er bara bland í poka af öllu þær eru búnar að vera hreint og beint yndislegar og þær hafa lagt svo mikið í púkkið líka hugmyndir tilraunir með ljóðin þannig að það er bara þetta hefur bara verið dásamlegt